Cuandi cuaidün a t'fa ün dispèt, a t'fa ün tort, a t'fa ün dan, sübit al e dificilissim perduné sël mument perché a t'munta ël füm, a t'ven ël nërvus e cundi lu maiërìe bele ënter, bele vìu, pöi dopu cuand ses pi trancuil e ën pompi calm, cumince a pensé che ma forse al e ël cazo dë büteie 'na pera ën sima e sarè la facenda